gott kvöld og velkomin í við förum vítt og breitt í þessum þætti stutt til jóla mikið af bókum að koma út bækur sem við þurfum að fjalla um við fáum magnaðan ljóðalestur Hallgríms Helgasonar á kvæði úr nýrri ljóðabók við ætlum að fara og tala við Sólveigu Pálsdóttur sem er með þriller sem gerist austur í Lóni Eiríkur Bergmann er með aðra spennusögu pólitíska spennusögu gerist í Reykjavík og á alþjóðavettvangi og svo er það Bergþóra Snæbjörnsdóttir sem fékk tilnefningu til bókmenntaverðlauna fyrir ljóðabók sem heitir Flórída í lok þáttarins barnabækur með Brynhildi Björnsdóttur og þær koma hingað Áslaug Jónsdóttir og Kristín Helga Gunnarsdóttir við byrjum hérna með staflann sunna Dís Másdóttir og Þorgeir Tryggvason Ólafur Jóhann Ólafsson

hann sé svona viðurkenndur höfundur búinn að vera nokkuð

hverfist í kringum Landakotsskóla gerist reyndar líka í útlöndum í Frakklandi ástir forboðnar ástir það eru mjög margir þræðir í þessari sögu hjá hjá Ólafi þetta náttúrulega hvílir á því sem við höfum heyrt og hefur verið rannsakað um um mál í kaþólska skólanum Landakotsskóla við erum

þarna með kaþólskri

í rósagarðinum í klaustrinu sínu en er svo kölluð til Íslands til þess að hnýta

á mál sem hún sem hún átti þátt í að rannsaka áratugum fyrr á níunda áratugnum í Reykjavík og hún kemur aftur til Íslands en hún á líka aðrar tengingar við Ísland hún kynntist íslenskri þegar hún var í París þessi þrjú þrjú tímaskeið fléttast saman nútíminn tíundi áratugurinn í Reykjavík og þessi þessi námsár

allt er þetta í rauninni þetta er glæpasaga þetta er saga um glæp þetta er saga um rannsókn með öllum þeim vendingum sem slík saga hefur þannig að það er eiginlega ekki hægt að fara mjög djúpt ofan í það maður þarf að passa sig að segja ekki of mikið um fléttuna því hún er virkilega spennandi án þess þó að hann sé að fókusera um of á rannsóknina sjálfa finnst mér það sem mér finnst einna mest spennandi er þessi karakter þessi sögupersóna og þetta sögusvið er

alla sína bresti og við kynnumst henni mjög náið já bresti en um leið kærleika mikinn kærleika

er bara að glíma við stórar spurningar sjálf frábærlega teiknaður karakter

finnst hann líka gera þetta fallega og fínlega

þetta eru náttúrulega mjög viðkvæm mál með þessa misnotkun og ofbeldi

þessari rannsókn og þessum viðtölum sem hún tekur við fólk minnir svolítið á Arnald Indriðason þetta er vandlega gert dregið í einföldum dráttum en algjörlega skýrt og sannfærandi

að Ragnari Helga Ólafssyni hann er tilnefndur til bókmenntaverðlauna

náttúrulega alltaf eitthvað

varðandi hönnun á bókum ég myndi ekki treysta mér til að hnýta þetta aftur við tökum

kennslumyndband

þetta er handbók um minni og hann gerir ofboðslega fallegar kápur og gerir listamaður já þarna eru einmitt smásögur og rauði þráðurinn nú er að sjá hvernig hvernig mér tekst að hnýta þetta allt saman

þær eru einmitt hnýttar saman sögurnar eins og bókin bókstaflega með þessum hugrenningum um

minni og gleymsku sumar eru langar ein af mínum uppáhalds eða kannski uppáhalds sem er svona í lengri kantinum og heitir dramatúrg hversdagslífsins fjallar um mann sem bókstaflega vinnur á bak við tjöldin

fyrir líf annarra án þess að það fólk viti nokkurn tímann svona beinir lífi annars annars fólks í farvegi sem hann kærir sig um og óttast ekkert meira en að einhver sé að

þar finnst mér einmitt koma saman þetta sem mér finnst mjög skemmtilegt hjá honum frekar en fléttudrifið en húmorinn líka finnst mér frábær ég skemmti mér mjög vel við lesturinn skáldskapur hvort hvort að maður saknar þess að séu í forgrunni eða þá atburðirnir en þarna eru það fyrst og fremst hugmyndirnar og hugmyndir um

tilurð skáldskapar fyrsta sagan er meistaraleg rannsókn meistaraleg rannsókn á því hvenær leiðina frá atburði til minnis til frásagnar rannsókn á á alls konar tilviljunum sem leiða saman í huga ungs drengs bókina

og

um

leikur í þessu

hann er líka að kallast á við annan leikjameistara í tveimur sögum við

heimspekin er aldrei langt undan og hann er alltaf að tækla einhverjar þið eruð ánægð með þessa bók já mér

skrifa ótrúlega skemmtilegan og fallegan texta svo er það Sigurðardóttir gatið ný bók eftir hana lík í Gálgahrauni skammt frá Bessastöðum hún kann að velja sér sögusviðin hún kann að velja hún kann líka að vera að tala um málin sem eru efst á baugi þarna erum við

en þetta tengist allt saman svívirðilegri meðferð manna á konum og geymslu á myndefni sem

tengist þessu svívirðilega framferði

með sama fólkið og hefur verið að rannsaka mál hjá henni undanfarið lögreglumaðurinn Huldar og félagsráðgjafinn já úr Barnahúsi

þetta er náttúrulega mikil flétta hún hún fer svolítið seint af stað fléttan sjálf það er ansi lengi sem voða lítið gerist í málinu þangað til að allt í einu brestur á með fullt af upplýsingum og þá eru

býsna snjallar og óvæntar já þarna undir lokin ég fékk á tilfinninguna af því að Freyja vinnur með börnum og Huldar með lögreglunni það gerist í rauninni tvennt í upphafi bókar þetta lík finnst og svo finnst ungur drengur einn og yfirgefinn í

í Skuggahverfinu líklegast Freyja er að er að vinna með þessum litla dreng og Huldar að rannsaka málið og þá liggja leiðir þeirra saman ég upplifði pínulítið eins og þetta

hefði verið verkfæri til þess mér fannst mér fannst eins og þau sem

einhver dúett í bókinni væri ekkert endilega að virka rosalega vel það er voða lítil spenna eftir á milli þeirra þó þau hafi hoppað upp í rúm saman í einhverri fyrri bók henni finnst hann kannski sætur eins og einhverjir aðrir strákar mér fannst kannski skorta líka svolítið upp á þar verður eiginlega samt að hrósa fyrir tvennt annars vegar það að hún er hún er að slíta sig svolítið út úr því sem mér fannst vera orðið ákveðið hjólfar hjá henni að vera alltaf að auka í hryllinginn og hryllinginn auka

svo verður hún að fá sérstakt hrós fyrir að vera með húsvörð og láta hann heita Þórð

ef hún væri með galdrakarl þá mundi hann heita Kjartan af því að Yrsa

á það til að vera fyndin Yrsa er reyndar mjög fyndin manneskja kona þú ert ekki alveg jafn hrifin og ég er alveg sammála Þorgeiri að þarna undir lokin þá

mér virkilega á óvart og það er ekkert oft sem maður bara mér fannst það koma svolítið of seint mér fannst Ólafur Jóhann eiginlega meira spennandi já þakka ykkur fyrir við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum og svo er það Sólveig Pálsdóttir er stórmerkileg bók sem kemur úr í glæsilegri útgáfu hjá dimmu bókina skrifaði Henry David og kom hún út átján hundruð fimmtíu og fjögur hún var mjög nýstárleg á sínum tíma vegna þess hvernig fjallað er um náttúruupplifun og samspil manna og náttúru þetta er sígilt verk sem hefur haft mikil áhrif þýðendur eru Elísabet Gunnarsdóttir og Hildur Hákonardóttir mamma ég er á lífi er samantekt Jakobs Þórs Kristjánssonar á bréfum frá íslenskum piltum sem börðust á vígvöllum fyrri heimsstyrjaldar margir Vestur Íslendingar

börðust með kanadíska hernum og eru sum bréfin átakanleg eins og hjá piltinum sem skrifar elsku mamma mín mig langar svo að lifa lengur reiðarslag í eyjum er tuttugasta og fjórða bókin í hinum vinsæla flokki Óttars Sveinssonar þessi bók fjallar um strand í myrkri og foráttubrimi við Heimaey nítján hundruð áttatíu og tvö þá fórust fjórir menn tveir skipverjar og tveir björgunarmenn Sólveig bókin þín refurinn hún gerist á merkilegum stað já hún gerist að stórum hluta í Lóninu eða Höfn og í Lóninu sem er mér afar

kær staður því ég var þar í sveit sem barn í sex ár og hef mikla tengingu þarna austur ég var á

bæ hjá alveg yndislegu fólki en sögusviðið í refnum er Hvalnes Hvalnesskriður sem eru þarna alveg við Eystrahorn í Lóni

staður sem er búinn að vera í eyði lengi og í minni bók heitir hann sem sagt

þetta er hreint magnaður staður algjörlega magnaður staður það eru þessi háu fjöll hvössu tindar

gráu skriður og það er eitthvað svo eyðilegt landslagið hefur svo djúp áhrif á mann og einangrunin hún slær mann einna mest og og það tengir aftur yfir í eina af aðalpersónum bókarinnar

er ung kona sem heitir

sem hefur búið hér í nokkur ár en ég þekki persónulega fólk sem er í hennar stöðu og það hefur hjálpað mér heilmikið en hún flækist þarna austur og festist á vissan hátt hún kemur úr gjörólíkum menningar og málheimi svo er það einangrun hennar sem kallast aftur á við Guðgeir Franzson lögregluna úr bókunum mínum sem lesendur kannski þekkja en ég tek það samt fram að refurinn stendur fullkomlega sjálfstæður en hann býr

býr um stundarsakir á Höfn vinnur þar og er í ákveðinni einangrun eftir að hafa lent í áföllum verið tekinn hreinlega af lífi fléttast saman og það fer ákveðin atburðarás af stað og hann einhvern veginn bara sogast inn í þetta en það kemur alveg fyrir að mörkin á milli veruleika og ímyndunar verða þannig að hann jafnvel efast um það að þessi unga kona

maður finnur að sögusviðið hefur algjörlega kveikt í þér algjörlega þetta er magnaður staður og einhvern veginn kallaði á mig hafði kallað á mig lengi ég skrifa spennusögur og hef mjög gaman af því og það er erfitt að baka köku án þess að brjóta egg ekki satt það stóð dálítið í mér af því mér þykir svo vænt um þennan stað og á svo góðar minningar en svo áttaði ég mig á því að mér þykir líka mjög

til dæmis þar sem ég ólst upp og ég mundi ekki hika við að sögu þar þannig að um leið og ég var komin yfir þann hjalla þá fór þetta allt í gang ég dvaldi fyrir austan og sogaði í mig umhverfið umfjöllunarefnið stendur mér líka nærri það góða við glæpasögur spennusögur er það að maður getur ofið ýmis samfélagsmál sem liggja manni á hjarta inn í söguna maður getur mætt fólki sem er á ýmsum stöðum í lífinu og það er svo gott án þess að gera það endilega að einhverju megin umfjöllunarefni þá ræður fólk hvað það les og hvað það tekur inn hvernig það skilur söguna og hvernig það skilur táknin í sögunni þannig að það er það sem gerir það að verkum að ég hef mikla ánægju þessar bækur og ekki síst þessa bók því hún stendur mér dálítið nærri dálítið mikið nærri Flórída er ljóðabók með merkilegri kápu þetta er svona

Bergþóra Snæbjörnsdóttir þú ert Flórída er kona Flórída er persóna hún gerist ekki í Flórída eins og margir sem er kannski eðlilegur misskilningur en Flórída er persóna í bókinni þetta er bók hún fjallar í raun og veru um tvær konur það er annars vegar Flórída sem er ástandi Flórída er kona sem þú kynntist sjálf í Berlín þetta er er saga af henni sko já og nei hún er byggð á nokkrum manneskjum sem ég kynntist úti í Berlín ég ég svona fékk svolítinn innblástur en hún er líka afkvæmi í raun og veru míns

ég mundi aldrei vilja að nein manneskja sem ég byggði þetta lauslega á myndi lesa þetta og halda að þetta væri hún algjörlega þetta er eiginlega saga þetta eru ljóð en það er saga í þessu þetta eru í raun og veru stuttir textar og ég byrjaði að skrifa þetta sem ljóðabók og þetta er kynnt sem ljóðabók þetta eru stuttir textar sem segja samt sögu

sem ég reyndi að skapa þegar þær kynnast gerist það þannig að þær hittast í strætó og Flórída gefur sig á tal við þessa yngri og það er daginn sem Flórída verður sjötug Flórída var svona frá suðurríkjunum sem tók sér bara nafn frá sínu heimaríki fylki Flórída og hún er hún er rosalega horuð líklega með anorexíu og með alls konar

mig langaði svolítið að fjalla um einmanaleikann þegar maður er einn en líka innan um fólk umkringdur það snertir kannski sjálfa þig líka sem part af þessari bók já já ég meina ég held að flestir hafi upplifað það einhvern tímann í sjálfum sér

maður er alltaf einn segðu mér bókin er tilnefnd til bókmenntaverðlauna sem hlýtur að vera skemmtilegt fyrir þig

smá áfall og lesa einn texta úr bókinni já sjálfsagt ég kallaði það prins eftir söngvaranum einn daginn var ég að hjóla heim þegar ég týndist í stórum garði undir steinsteyptri brú bað ég konu með

og tæringu í andlitinu að segja mér til vegar en hún vissi ekki hvert ég var að fara ég var týnd í heilan dag og heila nótt flæktist á prins meðfram

þræddi hverja einustu götu það var þá undir rótum fjölbýlishúss við

hann teiknaði handa mér myndir af dauðum dýrum kallaði mig baun

hvernig bók er þetta þetta er framhald af bókinni sem ég gaf út í fyrra og ég yrki svolítið um hversdagslífið og eða stundum með þriggja daga millibili ég líki þessu við fisk sem dettur af himnum allt í einu er maður með þetta í höndunum og þarf að flaka

og reynir að koma þessu fyrir í í bók það má segja að þú sért að fást við hið opna ljóðform já ég ákvað það að breyta alveg um kúrs og fyrir vikið þá kannski flýtur meira frá manni kemur meira af því þetta er einhvern veginn viðráðanlegra kannski þetta er í

já ég þessa ljóðabók frá þriðja nóvember tvö þúsund og fjórtán til þriðja nóvember tvö þúsund og fimmtán

og set þetta svolítið upp í til að sýna hvernig lífið er svolítið svona þú veist aldrei hvað hver dagur ber í skauti sér og suma daga kemur bara eitt lítið stutt ljóð en aðra daga lendir maður í hlutum sem eru svolítið erfiðir og kalla á lengri ljóð bókarinnar fjallar um erfiða reynslu sem fjölskylda þín gekk í gegnum já við lendum þarna í ansi miklum hremmingum haustið tvö þúsund og fimmtán teiknaðist þetta upp þannig að það varð smá söguþráður í gegnum þessa bók seinni hlutinn er um þetta áfall þarna þegar dóttir mín barnabarnið sem sagt kemur dáið í heiminn viðbrögð mín voru að yrkja um það að ef þau lenda í áföllum

þau eru svolítið skilyrt ef maður lendir í áfalli þá bara kemur ljóð sko þú ætlar að lesa fyrir okkur eitt af þessum kvæðum já ég gríp niður í eitt af lengri ljóðunum í bókinni sem gerist

á fæðingardeildinni þið megið koma

inn núna segir

kona á hvítum klossum en blússu og við göngum fylktu liði hönd í hönd eftir ganginum líkfylgd á fæðingardeild faðirinn bíður okkar á ganginum yfirvegaður af sorg með augu sem hafa séð það sem enginn á að sjá það sem ekki

verður sagt hann vísar okkur inn til konu sinnar og dóttur sem liggur grafkyrr í

heimt úr hafi en samt sem áður svo

og með nefið móður sinnar og munninn föður síns en augun aftur út af fyrir sig sín eigin augu sem sáu svo margt á ferðum sínum en liggja nú lukt í þessu skínandi skæra ljósi frá perunni hér í loftinu og örlítið pirruð á svipinn af því hún er ekki alveg ánægð með þetta nei hún er greinilega ekkert sérstaklega ánægð með þetta foreldrarnir ungu segja hvað hún heitir og nafnið kemur eins og í sárið við lyppumst aftur niður rétt náum að grípa um næsta háls svo við hröpum

ekki aftur niður í blátt fljótandi plast hér gerist allt í einu fæðing skírn og útför en ég leyfi mér að trufla það athafnaflóð með orðinu afsakið rétti upp hönd og gríp hér inn í næ með öllu mínu afli með öllu mínu ímyndunarafli að varna þessum lyftudyrum lífsins að lokast og ég sé ég sé inn í lyftuna ég sé hana blása á kerti ég sé hana skora mark ég sé hana hlæja á

ég sé hana í flugvél ég sé hana rísa úr sæti og fara á klóið í flugvél hún er

og þarf ögn að beygja höfuðið þegar hún hverfur inn á snyrtinguna ég sé hana koma út á pall með grænmeti á teini sem á eftir að grilla og ég heyri hana segja að hún ætli að flytja til Afríku að hún þurfi að flytja til Afríku hún er víst fyrsti Íslendingurinn sem lærir

afarísku sem töluð er í Eþíópíu Erítreu og Djíbútí hún segist finna sig þar hún hún sem fær ekki hún sem fékk ekki hún sem ekki samsærið er pólitísk spennusaga stjórnmálatryllir eftir Eirík Bergmann Einarsson merkileg kápan ég gaman af þessari kápu hún vísar svolítið aftur í gamla já þetta er fyrst og fremst bara glæpasaga glæpasaga spennusaga en hún er þannig til kominn að ég var að vinna rannsókn á uppgangi hreyfinga á Norðurlöndunum og bara þjóðernishyggju á Norðurlöndunum fyrir nokkrum árum fyrir nálega ári sú rannsókn en þegar ég var að byrja þá vinnu þá einhvern veginn fór það að sækja á mig að

fram á hvernig svona þróun getur átt sér stað hvernig samfélög geta

þessu tilviki

og radikaliseríngar og

þá einhvern veginn fór það að gerjast í kollinum á mér að ég gæti kannski sett það fram í

svona í þessu formi sem

er ég náttúrulega skrifa meira og minna allt á ensku núorðið mig langaði líka að vera aðeins inni í íslenskunni þannig að þetta gerðist bara nokkuð náttúrulega og ég endaði á að flétta þessum tveimur verkum saman alveg

í þessu skelfilega hryðjverki á Norðurlandaráðsþingi þar sem fleiri leiðtogar Norðurlandanna falla líka við þennan atburð fer af stað atburðarás sem enginn almennilega sér fyrir og menn missa í rauninni dálítið tökin á og það eru alls konar fýrar og

og lukkuriddarar sem nýta sér þetta ástand til þess að koma sjálfum sér á framfæri og sinni pólitík svo er ákveðinn svona mótor þarna bak við söguna sem að er hópur á Norðurlöndunum sem nýta sér þetta þetta ástand en hvernig kemur þetta út án þess að þú gefir of mikið upp hvernig kemur þetta út

á Íslandi ég nota Ísland sem má má segja þó hún teygi sig yfir öll öll Norðurlöndin tímalínan þannig að þetta er í aðdraganda þingkosninga hér við fylgjumst með því hvernig kosningabaráttan gjörbreytist á Íslandi hvernig önnur málefni taka yfir sviðið það er

annað hvort raunverulega eða ímyndaða ógn af og svo framvegis þannig að í rauninni er þetta

saga af íslenskum stjórnmálum það er ekki oft held ég sem það er til skoðunar í

flokkur undir stjórn manns sem heitir hvað hann heitir hann heitir sveinar

skulum við segja hvað heitir flokkurinn hans hann heitir

hann er sem sagt í tengslum við ýmsa svipað þenkjandi menn annars staðar í veröldinni en er þetta um þróunina í átt til fasisma já að einhverju leyti þetta er

þjóðfélagsþróun sem við höfum séð í löndunum í kringum okkur í og svo höfum við auðvitað dæmi úr fortíðinni sem eru enn skelfilegri en þarna er lýst er þetta sko tilraun af minni hálfu til þess að greina þjóðfélagsþróun og mögulega þjóðfélagsþróun eins og hún birtist í löndunum ég setti mér til dæmis þá reglu ég reyni að hafa þetta frekar nálægt raunveruleikanum að það eru engin ummæli þarna eða einhver afstaða sem fólk mætir sem ekki á sér beina samsvörun í raunveruleikanum þannig að þetta er byggt á frásögnum atburðum ummælum sem allt hefur átt sér stað nú þegar þannig að að því leytinu til er þetta engin framtíðarspádómur eða neitt

bara raunveruleikinn eins og hann er alls staðar í kringum okkur tekinn og settur saman þarna líka það er bara þegar hann kemur saman á einn stað sem að við kannski svona sjáum eitthvað nýtt út úr honum Eiríkur samsærið

koma í þáttinn við skulum vinda okkur í barnabækurnar þá eru það barnabækurnar Brynhildur hvað ætlum við að fjalla um í dag við ætlum að fjalla um bækur sem fjalla um tilfinningar og samskipti

talað um að mörg börn séu haldin kvíða og þetta er svolítið greining á því hvernig kvíði virkar og hvernig á að takast á við hann hér erum við

með bók sem mér finnst dálítið skemmtileg þetta er spurning um samskipti á netinu þetta er kver með í rauninni öllu því sem þú gætir mögulega lent í þegar þú ert á netinu og er gott að eiga og fjallað um einelti mögulega ef einhver nálgast þig hvað gæti orðið á vegi þínum eins og til dæmis fjárhættuspil hvernig nauðsynlegt bráð nauðsynlegt hér er bók fyrir minni krakka sem er um ólík fjölskyldumynstur þetta er hann Friðjón sem á tvær mömmur hann fer í leikskólann og allir krakkarnir eiga að teikna mynd af fjölskyldunni

kemst að því að það eru ekki allir eins og hann

sumir eiga pabba á heimilinu og sumir eiga hund akkúrat verið að opna þessa umræðu og gera hana aðgengilega fyrir litla krakka þetta er dálítið heillandi bók líka undir

þá einvern til að lesa fyrir þig og fara í gegnum ákveðið ákveðið ferðalag

og fleiri virðing já það er mjög góð blanda gott að hafa það saman og að lokum er hérna þessi sígilda þetta er

af Amnesty International með þarna er textinn af

í þýðingu Þórarins Eldjárn og verið að velta fyrir sér stríði og friði já hugsaðu þér heiminn halda grið og frið þá eru það höfundarnir sem eru hjá okkur í dag Kristín Helga Gunnarsdóttir og Áslaug Jónsdóttir báðar bækurnar akkúrat Áslaug viltu segja okkur aðeins frá bókinni þinni já þetta er níunda bókin um litla skrímslið og stóra skrímslið og nú ber það helst til tíðinda að að loðna skrímslið kemur í heimsókn sem er reyndar í annað sinn og það er heldur illa til reika eitthvað hefur komið upp á og það tilkynnir það að það ætli aldrei aftur heim til sín þarna er eitt skrímsli í vanda og hin bregðast misjafnlega við

þetta séu þrjú skrímsli þarna í vanda tengja efni þessarar bókar við flóttabörn eða segja að loðna

skort á öryggi og þessar sem koma fram hjá hinum sem

hafa ekki áhuga á að taka þetta skrímsli inn á bekk hjá sér eða hvað

bak við þessa bók liggja rannsóknir og heimildavinna já ég lagðist í þetta verkefni af því mig langaði sjálfa að vita hvaða lífsreynsla liggur að baki þegar manneskjur koma hingað eftir að hafa hrakist frá Sýrlandi þar sem er stærstur hópur flóttamanna sem kemur þaðan mig langaði að vita hvað þetta fólk hefur upplifað þegar það mætir svo á tröppurnar og vantar aðstoð þess vegna lagðist ég í talsverðar

rannsóknir ég tók mörg viðtöl sjálf við Sýrlendinga sem eru hér hafa verið hérna lengi eða eða stutt verkefnisstjóra hjá Rauða krossinum og safnaði að mér sögum og náttúrulega stóra hítin sem ég gat sótt í var líka bara fréttir þetta er saga samt þetta fólki þetta er heimildaskáldsaga þannig að ég bý til allar persónur en í rauninni allt sem þarna gerist er eitthvað sem hefur gerst hjá öðru fólki áður en ég sjálf raða þessum heimi algerlega saman og bý hann til þannig að Ísmael er ekki til en hann er samt alls staðar þessi

í rauninni þá báðar að takast á við það að skrifa fyrir börn eða ungmenni um tilfinningar og um svolítið erfiða hluti hvernig hvernig gerir maður það nauðsynlegt að skrifa um erfiða hluti og erfiðar tilfinningar eins og

hafa áhuga á

yfirleitt það sem við höfum áhuga á líka höfundarnir Kristín ég hins vegar skrifaði þetta í raun og veru eins og það er ég treysti mínu fólki þetta er bók sem er fyrir ungmenni og annað fólk alla þá sem vilja vita hvernig þessi leiðangur er þetta er saga

sem endar hér og líka

hælisleitenda en svo verður maður alltaf sem höfundur að halda svolítið í höndina á lesandanum og og leiða hann á áfangastað ég held að það sé alltaf markmiðið hvaða aldur sem um ræðir þetta er búið hjá okkur í dag

þáttinn við sjáumst hér að viku liðinni